Jngu, yu, ni, <noise> nu, n'on, jon, yatu, <noise> jni, na, the, the jngu, <noise> the yu, ch'e, <noise> thjon, <noise> thon 'on, thon jngu, thon yu, thon ni, thon nu, kan, kan jngu, <noise> kan yu, kan ni, kan nu, kan n'on, <noise> kan jon, kan yatu, kan jni, kan na, kanthe, kanthe jngu, kanthe yu, <noise> kanch'e, kanthon, kanthon 'on, kanthon jngu, kanthon yu, kanthon ni, kanthon nu, kanthe, kanthe jngu, kanthe yu, kanch'e, kantjon, kanthjo 'on, kanthjon jngu, kanthjon yu, kanthjon ni, kanthjon nu, ka kanthjon nu, <noise> kanthjon, kanthjon nu, <noise> kanthjon 'on nu na, <noise> yanka, <noise> yankagu jngu, yankagu yu, yankagu ni, yankagu nu, yankagu n'on, yankagu jon, yankagu yatu, yankagu jni, yankagu na, yankagu thi, <noise> kan danthara yankane tsena tu'.